<hesitation> Fomba fiasan'ny famoahana printy ah <hesitation> atsatoka amin'ny herinaratra ilay masinina de atsatoka amin'ny solosaina de le zavatra nomerika avy ao anatin'ilay solosaina apita makao amin'ilay famoahana printy de mivoaka taratasy ilay izy, lasa taratasy misy soratra mitovy amin'le tao anaty ordinatera ihany.